Nani ta yunió ñoño danani <hesitation> chiko ihó té in ñon inka ñakujá, indaxhíí nakakó kandaxhí hé hé kanó xhé nachélo'á he té inngo inka ká yuñóo nani yunxhí yunxhí kú in kaka yuñon ja lulu nixhanoxí ayo'o kuyú dalí <hesitation> n an lulu daxhii ti'o tehió inka ká <hesitation> nani ñóo yuxé na ko já nani kandii daxhíi <hesitation> ihó yukú vixhí he ihó ma´'a yunío yuná kuá'a <hesitation> ká ká'a yúñoo.